Sapponee en duu non mbayi. Kaa jooni non, kamɓe eɓe ndefa maaro sanne. Ɓe yimɓe duu heewɓe sanne. Aɗe waawi duu wiide eɓe ñaama moddiiji en e kulle kuurɗe. Ayyo, <hesitation> mi wana kewɗo anndal e maɓɓe sanne sanne.